Iyetu sapi sibawa bembeq e, naulle metto nrupai puanna. Apaq naisseng makkeda iga parakai, iga painung i, iga panre i. Nah, ekkuniro napitang ri ita <hesitation> cintana lao ri puanna rekko iyobbi i, igorainna reweqna.